لك صديق يحاول تعلم لغة جديدة ولكنه يجد صعوبة في ممارستها باستمرار. ما النصيحة التي يمكنك تقديمها له؟ بخبره يبدأ يومه بكلمات بسيطة جديدة كل يوم ويكررها بشجعه يشوف أفلام أو مسلسلات باللغة اللي يتعلمها ويحاول يفهمها بقترح عليه يستخدم تطبيقات أو ألعاب تعليمية عشان تكون ممتعة